जैकेट भी बहुते प्रकार के होथे। अलगे अलग ब्रांड के होथे। एक होथे ब्लेजर जेके शादी पारटी म पहेनथे। एक होथे लैदर जैकेट जेके फैशन के तौर पर पहेनथे। एक होथे फॉर्मल जैकेट जेके शर्ट मन के ऊपर पहेनथे।